Mía be Ŋkɔ gbe dede le <hesitation> mía be dzi ɖuɖua kpɔ ŋgɔ gbe dede yi ne le eshia ye nyi be ela he edɔ wòƒe gã tsɔ va <hesitation> dua me ne mí. Ne ehe dɔwɔƒe gã va dua mea, ela na be ne ɖevi ɖe anyi ahedade be evi ɖea, ela srɔ̃ nuɖe. Ne esrɔ̃ nua, ela na be etsɔme anyo nɛ. Etsɔme anyo nɛ. Ale be leke ne be ava nyi ahedada anɔ kpa dome, anɔ fi fim, anɔ nuwo wɔm baɖa baɖa. anɔ amewo tso le mɔ domea, numawó ɖekpe mgba ya va eme oo. Ye nyi dɔwɔƒe ɖoɖo. Dɔ ɖe kpekpe be wɔƒe ɖo la nɔ <hesitation> Togo me yine mí lea. Dɔwɔƒe ɖo la nɛ. Dɔ ɖekpekpe yine ame ɖe kpekpe atsɔ vi ɖe ade dɔ ma me, ye be ate awɔ, ye etsɔme anyo nɛ. Via me me nyi nu ye Mawu wɔe be be ava nyi enu gble gble oo. Voa kuɖe dɔwɔƒe ɖe maɖo, nuɖe maɖo taa, ela na be ɖevia azũ enu gbegble le tsɔ. Vɔ ne dɔwɔƒe lia, ne dziɖuɖua hẽ dɔwɔƒe ɖe vaa, alo ame ɖe be yea ɖo dɔwɔƒea, yewó na mɔ lae, ye be ɖo dɔwɔƒea ɖe <hesitation> edua mea, ela na be ahe dada ma agba nɔ anyi sugbɔ wo.